الرياضات اللي تتطلب أكثر قوة بدنية زي رفع الاثقال والمصارعة لأنها تحتاج عضلات قوية وتحمل عالي للضغط اما الرياضيات اللي تتطلب أقل قوة بدنية فزي الجولف و <hesitation> الرماية لأنها تعتمد اكثر على التركيز والدقة بدل القوة العضلية الكبيرة.